Min kam, igga mi maaya ɓaawo mo mi joddi, ngam mi heɓa mi jogoo sukaaɓe, mi elta ɓe, mi heɓa ɓe mawna, ɓe ngarta himɓe, mi janngina ɓe, mi jogoo ɓe, ɓe mawna, ɓe ngarta himɓe.